Ny sakafo tiako hianarako izao an, dia mamboatra gateau reny. Tena efa elabe aho te hahay an'ireny nefa, mbola hatramizao aho, mbola tsy <hesitation> manam-potoana hianarako anazy.